हाथी जो अपन सूंड के इस्तेमाल कर थे। जेला गजराज देवता कहती हमन ओहर सूंड के इस्तेमाल संचार करे बर पानी पीए बर करेल। एकर बार अपन संगवारी मन ल बुला थे और राजा हाथी भी थी के माध्यम से अपन संगवारी मन जग बात करेल।